'Ngo rasun min xiñan' riñanj ba taaj ni anin rruhuaj si nari' ki'hia man, sani 'i nin' ruhua baj ro'min 'ngo kan' ro'min 'ngo mole, ro'min 'ngo rasun cha nej sí' a'ngo chuman' kan' 'ngo nej sí chino, chan rruhua cha si nihia sij sani nun ni'in' un si 'ninj riki 'hiaj sij, nun nin'in' ta ba nej rasun arij si riki ni chiñan' chaj, sani anin ruhuaj sisi 'ngo si nari' ki'hia nari' ki'hia ni si rruhua chiñán unj, nitaj 'ngo rasun taa cha unj ni ni ni ni rasun cha unj, sani 'ngo 'ngo si rasun nej sí kan ta ni chiñan' chaj sani nun ni'in' un si arij si riki, ta taj chiñan chaj ro'min kan' ro'min mole niko nin' rruhua rasun 'ninj riki, si nari' si rruhuaj ro'min si nihia cha nej sí chino chan' rruhua cha si nihia cha'nga sani nun ni'in un si 'ninj riki, sani min rruhuaj nari'ij a'nin rruhuaj nari'ij ki'hia nej nihia ta.